ما في كل الاماكن اللي زرتها عادي اماكن عاديه ما هي اللي ترقى للاماكن اللي انا انزلها او استغربها غير كد انا شخص كائن بيتوتي ادش الجامعه ومن الجامعه دش على البيت ما يروح اماكن وايد وكذا ما احب انا كثره الخروج وما الى ذلك احب اجلس بالبيت مطمئن رايق البال ما علي انا من الطلعات والاحتكاك بين الناس